Laha manahaky aminakahy manokana aloha, zaho mbo tsy nandeha ivelany any indraiky aho. Lefa ta madagasikara tetoa avao ro nandehanako fa mbo tsy niboaky madagasikara indraiky zaho.